Misy e sakafo sagnany andrahoy mahadigny izy izay vo azo e otrikaina aminazy magnano ako gn'hena zao sy mainsy andrahoy io, da e sanany koa misy oany mata izy vo azo e otrikaina aminazy magnano ako gne pôma voakazo, resaka voakazo zao oany manta vô, vô azahoa otrikaina.